Nii sə mi mi nə' nə nigu sənə' bu i minə mabu i nu ani nii sə i re minə' gə nə mabu inu sosai niisə i re tiŋa i re minə gə ani i sə i gaygan liikə, i reyren zo kə abarabar <hesitation> gawtəlinə nə gə'ə' bəl i nə niisə i kamni mam alə gərigə' ani, niisə i gani liikə bikə nə rey gakə vokərə i reyren zokə tawtu, nə ar kilə nə mam buni i re bukə ami i rey ren gokə gərigə sə i rey renzo kə ar ar sə i re widənəgə ai i ren zokə bə nin i rey. Zo nə' gə nə' dukə inə i kən yalə ko namya fu i rey yalkə i ren yalkə ko wan ya fu nə nɨl wanə kuma i ren tiŋa i ren yalkə nɨ ən ali i kən yalu i re maykə nay sə, uləpa ko kə da tetəre aa, i rew ren 'yalkə kuma reren vakə har re ren zakə in derə kala nigi nə bɨy, mə kən bɨ may su ən ani tiŋa lhikə rə mə kən 'yalu nə nɨl wanə re ren vakə re ren zakə man derə har kuma mə ren rabəgə mə re ren dɨwdəraturungaturun tawtu ko niya wanu ge ani mə re ren vasərəgə niŋ aani sə niŋ paga mimi niisə mabu nə matamu nə nigu ai niisə i re gaw nə i gaw nə gərigə ni mi wakənə ani.